Se opaara anoi jokuae amomora yae ayembogueta baeko uajata piare oi ba. nbaeko ayapota bae eh ketipako ajata bae kioraitapako oporonbue. jaeñomai se jukirai aikoeh opaa ara yemongueta die jaema. amae ranbuebe amogue reta eh oime winoi jokuae horario flexible jeibae. inportante bi. nbaetima yayemo exptesa bate jokope no. jaema jae jokuae batraiki ñanoi ba reta siempre ñamae tenonde baeko yayapota vae.